<hesitation> Hagnigna avy tamina legume afaka atao sologn'ny hagniny nenti-paharazana misy hena zao e, <hesitation> voamaigny regny ôhatra, <hesitation> ôhatra hoe zarikô zao, satria zao zarikô agnisan'ny be protide be de mahasolo hegna de ankotrana zarikô koa leha <hesitation> angivy e de <hesitation> agnagnagnana regny.